sjávarútvegs og dómsmálaráðherra Namibíu sögðu af sér í morgun vegna ásakana um að hafa þegið greiðslur frá Samherja í skiptum fyrir kvóta þarlendur blaðamaður segir afar fátítt að ráðherrar segi af sér án þess að hafa verið sakfelldir lögregluyfirvöld í þremur löndum hafa fengið upplýsingar um mál Samherja engin svör hafa fengist frá eigendum og stjórnarmönnum fyrirtækisins í dag Eva lögmaður uppljóstrarans segir viðbrögð Samherja skólabókardæmi um hvernig eigi að varpa sök á þá sem upplýsa um saknæma háttsemi hún segir gögn málsins sýna umfangsmikla spillingu sjávarútvegsráðherra segir að stjórnendur Samherja beri ábyrgð á meintum lögbrotum ekki uppljóstrarinn einn eins og fyrirtækið heldur fram þingmenn og ráðherrar segja þetta sé sorglegt og til skammar

fyrir íslenskt atvinnulíf breski flugherinn er tekinn við loftrýmisgæslu hér á landi upphaflega stóð til að Bretar sinntu henni árið tvö þúsund og átta en eftir að þeir settu hryðjuverkalög á Ísland var það afþakkað

dómsmálaráðherra sögðu af sér embætti í dag í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla um starfshætti Samherja í landinu

blaðamaður segir afar fátítt að ráðherrar segi af sér með þessum hætti sagt var frá því í kveik og Stundinni í gærkvöld að Samherji hefði síðustu ár greitt háttsettum mönnum í Namibíu og

þeirra meira en milljarð króna til að komast yfir kvóta þar í landi þeirra á meðal eru ráðherrarnir tveir sem sögðu af sér í morgun í tilkynningu frá fjölmiðlafulltrúa forseta landsins segir að í kjölfar umfjöllunar fjölmiðla hafi forsetinn óskað eftir fundi

átti sig á alvarleika málsins og hafi þess vegna sagt af sér blaðamaður hjá

sem líkt og Kveikur og Al Jazeera fékk aðgang að gögnum sem var lekið til Wikileaks segir að ásakanir um spillingu á hendur kjörnum fulltrúum séu ekki óalgengar í Namibíu en afsögn ráðherranna sé þó sérstök þetta hefur verið sett í samhengi við komandi þingkosningar í Namibíu sem fara fram eftir aðeins tvær vikur segir forsetann hafa vitað af málinu svo mánuðum skipti hann segir að um fátt annað sé rætt á kaffistofum landsins og ekki síður á samfélagsmiðlum

er við skrifstofu Samherja í Reykjavík hvað hafa Samherjamenn sagt í dag eiginlega ekki neitt við erum

það eru Sigrún Björk Jakobsdóttir fyrrverandi fyrrverandi bæjarstjóri á Akureyri núverandi framkvæmdastjóri hjá Isavia og stjórnarformaður Landsnets Óskar Magnússon fjárfestir og Helga s Guðmundsdóttir

yfirlýsing sem var birt á vef

í gærkvöld í yfirlýsingunni er haft eftir Þorsteini Má að það verið fyrirtækinu mikil vonbrigði að komast að því að uppljóstrarinn Jóhannes Stefánsson fyrrverandi rekstrarstjóri Samherja í Namibíu virðist hafa tekið þátt í

viðskiptaháttum og hugsanlega flækt Samherja í viðskipti sem kunni að vera ólögmæt ábyrgðin sé hans en gögnin sem Kveikur fjallaði um sýna að greiðslur héldu áfram eftir að Jóhannes hætti hjá Samherja tvö þúsund og sextán og að frá ársbyrjun tvö þúsund og sautján og allt fram á þetta ár hafa farið fram yfir fjörutíu greiðslur upp á samtals tæplega fimm hundruð

milljónir króna að núvirði mál Samherja er til rannsóknar hjá

héraðssaksóknari er með málið á sínu borði og skattrannsóknarstjóri hefur fengið gögn frá

norska

Ósk Magnúsdóttir fréttamaður málið virðist vera komið í farveg hafa sams konar mál komið

upp hér á landi það er lítið um dómafordæmi þegar kemur að lögin ef lögin eru skoðuð eru ákvæði í almennum hegningarlögum sem fjalla um

mútur og þar er refsiramminn

fimm ár

janúar tóku gildi ný lög

breytingin með þeim lögum var að nú mega eftirlitsaðilar beita viðurlögum vegna brota himinháar stjórnvaldssektir í Kastljósi verður rætt við sérfræðing í alþjóðlegum refsirétti þar verður farið nánar í lögfræðina en ég ræddi við Evu

fyrr í dag hún er lögmaður Jóhannesar Stefánssonar

Samherja til að skella skuldinni á Jóhannes skólabókardæmi um hvernig eigi að

er á Alþingi þar sem málið hefur verið rætt í dag ekki satt jú viðbrögðin í pólitíkinni hafa verið mikil í dag við hittum Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra um það er alveg ljóst að þessi umfjöllun eins og hún stendur eftir þáttinn í gær að hún skaðar orðspor íslensks sjávarútvegs það er alveg óumdeilt og þess vegna er mjög áríðandi að þessi rannsókn bæði hjá héraðssaksóknara og ríkisskattstjóra verði unnin hratt og vel og það fáist

þeim ásökunum sem þarna komi fram það er grundvallaratriði ekki bara fyrir fyrirtækið eða réttarkerfið heldur líka fyrir sjávarútveginn að mínu mati hefurðu átt einhver samskipti við Samherja

eftir að þessi beiðni um upplýsingar frá Stundinni kom ég hef að sjálfsögðu heyrt frá fyrirtækinu og séð fréttatilkynningar og þykist vita hvað gengur á við samningu þeirra og hef heyrt í starfsmönnum sem búa fyrir norðan sömuleiðis eðlilega hefurðu talað við Þorstein já já já ég hef heyrt í honum og hvað fór ykkur á milli í þessum efnum ég var bara að spyrja hvernig honum liði einfaldlega

trúirðu þeirri skýringu sem

í yfirlýsingu

að uppljóstrarinn beri ábyrgð á þessum meintu lögbrotum þegar sýnt hefur verið fram á að peningagreiðslur héldu áfram fram á þetta ár það ber aldrei einn ábyrgð í svona stöðu það bara liggur í hlutarins eðli þannig að þú telur að ábyrgðin liggi víðar og þá hjá stjórnendum Samherja ábyrgð í svona máli liggur hjá fyrirtækinu sjálfu það gefur alveg auga leið og fyrirtækið sjálft

inntum þau eftir viðbrögðum þeirra eftir þáttinn

depurð dapur að sjá eins og þetta birtist í þættinum frábrugðinn mörgum öðrum Íslendingum að líta á Samherja sem flaggskip íslensks sjávarútvegs ekki síst erlendis með starfsemi í nokkrum heimsálfum og mörgum löndum

eins og þetta birtist í þættinum já þá var það depurð telurðu þetta mál skaða trúverðugleika sjávarútvegsráðherra með einhverjum hætti nei það held ég ekki auðvitað vita allir að hann var stjórnarformaður Samherja á síðustu öld og er auðvitað fyrrum bæjarstjóri Akureyri og þetta fyrirtæki er auðvitað mjög öflugt

Íslandi og reyndar víðar um um heim en nei ég vona ekki ég var mjög slegin og mér var mjög brugðið við að horfa á þau gögn sem

í fréttaskýringaþættinum kveik í gærkvöldi og það er alveg ljóst að ef þessir málavextir reynast réttir eins og þeir voru birtir þarna þá er þetta mál auðvitað allt hið versta og til skammar fyrir Samherja og mikið áhyggjuefni fyrir íslenskan sjávarútveg og íslenskt atvinnulíf almennt eins og þetta mál blasti við í gær þá finnst mér það minna á óþægilega gamaldags nýlenduherra sem eru að nýta sér veikleika í stjórnkerfi viðkomandi lands mér finnst það sérlega dapurlegt eftir að íslensk stjórnvöld höfðu lagt sitt af mörkum í að það traust sem þá skapaðist á Íslandi ef það hefur verið misnotað með þessum hætti þá er það sérlega dapurlegt Katrín tók í sama streng og Sigurður Ingi varðandi stöðu

upphafi þingfundar í dag við skulum

umræðu mútur skattaskjól peningaþvætti spilling græðgi og áhrif og undirtök auðmanna á landi og þjóð það

mér efst í huga eftir þessar sjokkerandi fréttir mér finnst mikilvægt að að við tökum þessa umræðu því það er orðið nokkuð ljóst að þessi mýta um saklausa

Ísland er dauð og við þurfum að ræða þessi mál af mikilli alvöru hér á morgun þetta er stóralvarlegt mál sem fjallað hefur verið um í fjölmiðlum síðastliðinn sólarhring mál sem þarf að taka alvarlega já herra forseti ég held að þingheimur

felmtri sleginn yfir þeirri mynd sem dregin

af íslensku fyrirtæki í Afríku og hvernig það hagaði sér og vonandi landsmenn allir sem ég efast ekki um

mál eins og hann orðaði það

Guðlaug Þór Þórðarson utanríkisráðherra Bandaríkjaforseta var meira umhugað um rannsókn á feðgum í Úkraínu en velferð Úkraínu sem lands þetta kom fram í

vitni komu fyrir nefndina í dag vegna rannsóknar á meintum Donalds Trump forseta Úkraínu í símtali

mögulegum forsetaframbjóðanda demókrata talið er að Trump hafi ætlað að halda aftur af hernaðaraðstoð og fresta fyrirhuguðum fundi yrði ekki gerð einn þeirra sem komu fyrir rannsóknarnefndina í dag var William sendiherra Bandaríkjanna í Úkraínu hann fór yfir það nær dag fyrir dag hvernig

væri skilyrt sendiherra Bandaríkjanna gagnvart e s b sagði nánum samstarfsmanni

að Trump væri meira umhugað um rannsóknina en Úkraínu land sem Bandaríkin hafi stutt

Bandaríkjaforseti er alla jafna iðinn á en var fyrirferðarlítill þar í dag haft er eftir talsmanni hans að hann hafi

verið upptekinn

formaður Félags sjúkraþjálfara segir Sjúkratryggingar Íslands ekki hafa sinnt skyldu sinni þegar kom að því að tryggja aðgang að endurgreiðslu fyrir heilbrigðisþjónustu sjúkratryggingar vinna nú að tímabundinni lausn á málinu rammasamningur sjúkraþjálfara við Sjúkratryggingar Íslands rann

út þrítugasta og fyrsta janúar sjúkratryggingar framlengdu samninginn einhliða til þrítugasta september án

og tilkynntu sjúkraþjálfurum áttunda nóvember að þeir væru áfram bundnir af ákvæðum samningsins næstu sex mánuði sjúkraþjálfarar sættu sig ekki við það að starfa áfram samkvæmt þeim samningi þar sem hann hafi ekki verið leiðréttur í níu mánuði þessar deilur má rekja til þess að árið tvö þúsund og sextán tóku gildi

lög um að innleidd skuli virk samkeppni í kaupum hins opinbera á heilbrigðisþjónustu það fól í sér að boðin yrði út þjónusta sjúkraþjálfara við höfum áhyggjur af þjónustu sjúkraþjálfara sem veitt er út frá öldrunarheimilum

það er alveg ljóst að skilyrði útboðs gera það að verkum að sú þjónusta

mun verða í uppnámi sjúkraþjálfarar starfa frá gærdeginum samkvæmt eigin verðskrá og geta að eigin sögn ekki haft milligöngu um sjálfvirka endurgreiðslu með rafrænum hætti formaður Félags sjúkraþjálfara segir rangt að þeir hafi ekki viljað að rafræn samskipti um greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga héldu áfram líkt og formaður Sjúkratrygginga hafi haldið fram þá kom mjög skýrt í ljós að við værum tilbúin til þess að vera í rafrænum samskiptum við Sjúkratryggingar Íslands til þess einmitt að tryggja okkar skjólstæðingum eins og lög gera ráð fyrir málið er hins vegar það að til þess að slíkt sé hægt þegar ekki er samningur í gildi þá þurfa

að leita til ráðherra að setja reglugerð

sé það heimilt að endurgreiða og þeirri skyldu hafa

ekki sinnt María Heimisdóttir forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir að unnið sé

lausn til að tryggja að reikningar geti aftur farið í venjulegan farveg Magnús Geir Þórðarson útvarpsstjóri lætur af störfum á föstudag þetta var ákveðið á fundi stjórnar Ríkisútvarpsins nú síðdegis Magnús hefur verið ráðinn í embætti þjóðleikhússtjóra auglýst verður eftir nýjum útvarpsstjóra um næstu helgi og umsóknarfrestur verður til annars desember Margrét Magnúsdóttir skrifstofustjóri RÚV tekur tímabundið við starfi þangað til nýr verður ráðinn sendiherra Bretlands á Íslandi segir að hernaðarlegt mikilvægi Íslands hafi aukist Bretar sinna nú loftrýmisgæslu hér ellefu árum eftir að þeir ætluðu upphaflega að koma til stóð að breski flugherinn myndi sinna loftrýmisgæslu hér við Ísland árið tvö þúsund og átta en bankahrunið og hryðjuverkalögin sem Bretar settu á Ísland komu í

nú er breski flugherinn kominn í raun í fyrsta skipti með svo fjölmennt lið síðan í seinni heimsstyrjöldinni að sögn upplýsingafulltrúa hans

vélarnar eru af gerðinni

sem er helsta orrustuþota breska flughersins segir að þær flugsveitir sem sinna loftrýmisgæslunni miðli upplýsingum hver til annarrar þannig að ekki þurfi að finna upp hjólið í hvert sinn sendiherra Breta segir vægi Íslands hafa aukist vegna staðsetningar þess og opnunar norðursins

sé í Norðurskautsráðinu en Bretland sé náinn nágranni og samherji í baráttunni við loftslagsbreytingar

mark segir mikilvægt fyrir flugsveitina að æfa við sem fjölbreyttastar aðstæður hún sé nýkomin af mjög heitu svæði og því gott að koma á kaldara en hann óskar ekki sérstaklega eftir meira vetrarveðri að veðri á morgun er útlit fyrir hæglætisveður víða um land en síðdegis og annað kvöld hvessir af suðri um landið vestanvert og þykknar upp Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir sér um

í kvöld íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Tyrklandi í Istanbúl í undankeppni karla annað kvöld ísland þarf að vinna báða leikina

og treysta á hagstæð úrslit til að komast beint

næsta ári viðar Örn Kjartansson framherji íslenska liðsins verður ekki með

ferðaðist ekki með liðinu til Istanbúl og Bergrún Ósk Aðalsteinsdóttir náði sínum besta árangri

í undankeppni hundrað metra hlaups á h m fatlaðra í frjálsum íþróttum í Dúbaí í dag sjávarútvegs og dómsmálaráðherra Namibíu sögðu af sér í morgun vegna ásakana um að hafa þegið greiðslur frá Samherja í skiptum fyrir kvóta þarlendur blaðamaður segir afar fátítt að

ráðherrar segi af sér án þess að hafa verið sakfelldir lögregluyfirvöld í þremur löndum hafa fengið upplýsingar um mál Samherja engin svör hafa fengist frá eigendum og stjórnarmönnum fyrirtækisins í dag Eva lögmaður uppljóstrarans segir viðbrögð Samherja skólabókardæmi um hvernig eigi að varpa sök á þá sem upplýsa um saknæma háttsemi hún segir gögn málsins sýna umfangsmikla spillingu sjávarútvegsráðherra segir að stjórnendur Samherja beri ábyrgð á meintum lögbrotum ekki uppljóstrarinn einn eins og fyrirtækið heldur fram þingmenn og ráðherrar segja þetta sé sorglegt og til skammar fyrir íslenskt atvinnulíf breski flugherinn er tekinn við loftrýmisgæslu hér á landi upphaflega stóð til að Bretar sinntu henni árið tvö þúsund og átta en eftir að þeir settu hryðjuverkalög á Ísland var það afþakkað

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða

klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV